No sinirgel njiyan huwirta kanjun woni, ngel taroto gabboyñ e tuundi e fu ngoni ɗi to njiyan ɗan, sinirgel ngel fu taroto ndi, moɗa ndi, jogoo ndi, ala njiyan ɗa tan ɗan wurtoto baññe, njiyan bo ɗan warta njiyan bodɗam njarete ɗam.